Biçikleta ka, më para se gjërgjish ka tillarin, tillarin, dopu ka rotë, e këto rotë si jecjën, praticamenti jecjën se ë një katin e ti tue pedalartur e pedalartur jarrën të jecsh.